Ara-dala gne miompy biby an-dragno ohatry zao hoe piso, igny zany natao hisambotry valavo an-dragno, da ohatry zao hoe gn'aniny gn'amboa de gn'atao hoe mpiambi-tagnana ohatry hoe misy dahalo zany na hoe nisy olo tonga ame ao eo ame tagnategna da izy e mivovoa hoe mampahafantatry hoe misy olo ao.